गइँया और बकरिया अपन मालिकके चिनलेत हएँ । अगर गइँया और बकरिया दुर हुइहएँ, बाको मालिक चिल्लातएखिना अवाज चिनके बासत आएजात हएँ । गइँया और बकरिया अपन मालिकसँग खेलत फिरत हएँ । गइँयाके सलोर देबओ तओ बो चुपानी ठाड रहत हए । गइँया और बकरिया दुने घरपालुवा जानबर हएँ । गइँयक दुध गजब मिठो और तागत देत हए । बकरियक बुट्टी खान और बेचन ताहि पालत हएँ । गइँया और बकरिया दुने चुगा खातहएँ